Suu ku chi visi <laug> nayivi ja tee xee kuiti kaa te suu io kooni kua, kua o nu ntuva´a ini o ni yo xee tu inio, nutuu in ja ka su kiina ja kiti iniyo.